أغلب اليوم في الأغلب هبدأ أتفرج على مسلسلات فاتتني هبدأ أقعد مع أهلي هبدأ أخرج كل يوم تقريبا أو هشوف الأيام هبدأ أروح القهوة هبدأ أتفرج على الماتشات هبدأ أقعد على النت أغلب الوقت هاكل في مواعيدي وهشرب قهوة هبدأ أقرأ كتب هكذا يعني.